ziga nwega ikere ma nu abeh nha kwerume beji be ikerema nu obelu bor hura ekbedu barbazolam elebeda wiga nkom nu rumiro mazi na kom buga masi nha elebedu rigamen nkom rimz abeli borhuga osor ofuruhu ha fiya yorhu na kom borhunamfi lvom hie yorzor zela ofik nkorm gbahuleim nyemeha nkom hwayi ogbahalem nyimeha nkom hwrayi ogbahalzm oyinezinitgwa oraehe oyiohulam ekbeduzi nkom gbah weu weu <noise>